Mead عبد الوهاب عكاشة nee ter طيارة ei engalag ela erbaiena esa geruona shado geruona esa geraga طيارة ga kayenani طيارة hikr kotekenani enga alag ela